<hesitation> Legume ndraika de tokony ho herignandro karan'io an no magnompy ananzy zany fa mila mitandrina sara anao hoe atao anaty frizidera na atao amin'ny toeragna mangasiasiaka sy azona hagnandro izy fa avela akeo izy de sy kitikitihana ary sy hovahovana matetiky plaseny favela akeo foana izy de sy simba izy avekeo, sy maratra aby.